<noise> La gn tena sakafo fihanin'olo a Malaizy agny zao o <noise> Da Nazilemak zao gn tena malaza; io gn tena hoanindreo am ankapobeny.